أفضل اجضى ليلة بفندق فخم خصوصا لو كنت محتاج راحة. <hesitation> لانة الفندق يوفر لى كل سبل الراحة مع سرير مريح وخدمات راضية بس أذا كنت أبغى تجربة مختلفة وأحب أكون من جريب الطبيعة أكيد. <hesitation> وسط وسط الطبيعة بيكون خيال ممتع ومليان مغامرات خصوصا لو كان الجو حلو والرفجة زينة